أنا أفضل إستكشاف المحيط. السبب أن المحيط مليان أسرار وعجائب طبيعية، وكثير من الكائنات البحرية اللي ما زلنا ما اكتشفناها أعتقد أنه يفتح لي أبواب جديدة لفهم الحياة تحت الماءأ ويعطيني فرصة أكبر، أشوف التنوع البيولوجي بشكل مباشر، كمان أستكشاف المحيط يمكن يكون تجربة أكثر قربا من الأرض ويخليني أتعرف على كيفية الحفاظ على البيئة البحرية والتحديات اللي تواجهها.